Pẽẽ nẽ nam, kaka-ue, sua loo wa tere. Sor wa tere ãã dẽẽ sa yii tɔ, pẽẽ ba wya kpãn, ba wya kpãn lõõ wa tere sa dõõ suakɔ né wa tere è ãə̃ra dẽẽ ba kànamuè é wa tere. Èlóó iko nam amà, gbeneka nam amà, ba dãn ẽ wa tere. Sor wa tere wa ããra ãã tɔ, kẽn akɔ bãã tẽẽn nɔ ba tẽẽn. Nu wa tere kɔ̃ bãã dõõ nɔ̃ ba dòò. Lo akɔ bãã denu, ba denu, sor wa tere kɔ bãã ma kẽn, ba ma kẽn. Nyonè bẽẽ wõ-á, nam amã na ghe ba sua lõõ wa tere, ba nyieghene lõõ wa tere sa dana-ghé wa tere.